ما حيوانك المفضل، ولماذا تحبه؟ حيواني المفضل هو الجمل، لأنه رمز للصبر والقوة في الصحراء الجمل يتحمل مشاق السفر والمسافات الطويلة، ويمشي بكل هدوء حتى في أصعب الظروف وأنا أحب الجمل لأنه يعكس قوة الصبر والقدرة على التكيف مع البيئة، وهو صديق لا يخيب الظن في الرحلات